Ny fomba ampianara gny bekany ny zaza moa zany tsy manahaky ny hoe ah! ndao dingaino ty tonga de atosika iha. Fa tsy maintsy tanatananao i, nanahaka zao nampianarin'olobe akagny zao tanatana eky aho de abotsy kely de bakeo mandeha de tana ndraiky s- de mihazatsy zany le zaza satsia abotsy kely iny de fa miezaky miposy de fa ho lavo iny de tana de lasa manao fiezaha zany i hoe tsy maintsy ataoko zay ahaizako an'ty mba tsy hitanan'olo mampianatsy anakahy ty koa.